आदिवशी भासम कहे ते <hesitation> भोजन मनावनान। रेडविदी छे जोसे हिंटाल कहे ते मसीन वाले कुकर ते बनावे। चूला पर चड़ावे न रेडविदी छे पर पुराने विदी न अधिवासी म। कहे ते चूला पर बनावे <hesitation> लगाड़ी न मिठी। चूला पर बनावे तेरो वात अलग छे तेर ते कहे भोजन न स्वाद। भी बड़ जै पोसाक तत्वा न गुणवत्ता भी बनी रहे मसीन द्वार। बनावना मा तेरे स् बनवत्ता भी कम हो जाए।